Mampiova hanigny ny fampijanonana izy elaela. Ohatra frômazy ndraiky divay, arakaraka ny hijanonanao frômazy elaela mampatsara tsiro ndraiky mampitombo raha azo avy aminazy. Ahoana ndray ny cas du vin, arakaraka ny hijanonany ela mampitombo tsirony ndraiky alkôla aminazy.